أيوه أقدر أسبح وأركب دراجة، بالنسبة للسباحة تعلمتها من وأنا صغير تقريب، كنت في سن ست أو سبع سنوات، وأستغرق الأمر مني فترة قصيرة حوالي إسبوعين لتعلم الأساسيات، أما ركوب الدراجة تعلمتها وأنا في نفس العمر تقريبا، كان الأمر أسهل شوي إستغرق حوالي يومين عشان أتعلم التوازن وأمشي بيها.